Yala ir silaah ka gua iname, in silaahi kandigu, matuagon, sekkin gon, yani Musaddess norod ton, minin karamido, shebaabri aw dawi ku ken aw ten <hesitation> hafzaleya sokina. Laki mafrud terinani inga sokimanea. Silaah dawwi in urin a bagny naani silaah koni aasi betatana mafrudakir urinan menalin, kofa menjirelin, yani lano ikon aa demmiri beld ton aa dimmirin ashraa imu. Yan adem haja ashreaka alaleya, nouri do menii haja ashreaka alaleya fekkiri. Lakin ulim uoska fekkiro, uoska fekkirmuntan tar ademga fa durri beleta, fa durri beleta fa khasar ka allateaka mejeanani.